Anajeya e finatawa wietenam, ŋande singaji kuleje ŋameeteɗe fu, poli hen kaŋum e liɗi hen fuf, ɓe yimɓe dun wurɓe ley leɗɗe. Jonnon mi wanaa ɓennduɗo <hesitation> walla mbiyaa kaarɗo anndal finaatawaa yimɓe Wietnam sanne.